Ha tiyoo ye tuloo sotole nka woo seenaŋ na jaŋ yoo benoo ye tuloo sotole nka woo tum fanaŋ seenaŋ na jaŋ folonto koton dool ye tuloo sotole bare ntool la jaŋ maa alla seenoo man wara ko aye kee woo to bare ňiŋ ňiŋ tulool bee tiya tuloo woole ndaa taa ibeel bee feŋkeela kuŋkandi tiya tuloo wole be ibeel bee ňaato ha.